"Giƴiraaɓe an, mi maatii on ɗiɗon fuu on bilaama faade e an. Ko saabii? Won ko ngaɗmi on so metti on faa sanne? Walla won ko miilan ɗon kan? Kaalanee kan." Aya <hesitation> no laati ka fu mballeekam mi annda.